घ गिन्स रंग शॉरटू माजनू जिन्स हिं गाजिमो ओबोल चालग्या तोक। क्युकी आंग बांगो खेेमगो मारीगे दुक, आइ क्रा ले मुलुक दुक। दो जिन्स नीमा पूरा डाकइच्य, आइ जिन्स ओबोल ले लागइच्य क्युकी लिस्क ली मबच्य, आइ बोदे झंक नीयरंग ले खुलास जिन्स निज्य दुक दो बोधी झंक ले मबच्य। आइ खीमगो ले शारो लागइच्य तोक घ होडो। दो जिन्स हिं ओबोल चालग्या तोक घ गाजिमो।